gott kvöld svokallaður svartur föstudagur er að verða einn

á árinu hérlendis en um tilboð gilda reglur sem margar verslanir ef til vill gleyma í hita leiksins helgi í Góu kemur til okkar á eftir til að ræða áskorun sína til lífeyrissjóðanna um að þeir byggi húsnæði fyrir eldri borgara en við byrjum á svörtum föstudegi til mín er komin Matthildur Sveinsdóttir lögfræðingur Neytendastofu velkomin takk nú dynja um svartan föstudag sem er á morgun hvað eiga neytendur að hafa hugfast í svo sem það sem neytendur eiga alltaf að hafa hugfast bæði við aðrar útsölur og almennt þegar þær birtast okkur rosalega stórar en að líta á verð vörunnar raun hagstætt finnst ykkur eitthvað eftirtektarvert eða gagnrýnivert varðandi framsetningu verslana á tilboðum núna í aðdraganda þessa föstudags við höfum svo sem ekki séð neitt sérstakt

herferðina núna við sjáum gjarnan að verslanir eru kannski ekki að tilgreina nægar upplýsingar í auglýsingum það er til dæmis mjög rík skylda að tilgreina fyrra verð og afsláttar verðið

sama skiltinu samhliða já eða fyrra verð og prósentuna ef

er sett fram með þeim hættinum og það þarf þá að koma fram í

auglýsingum eins og í sölustað nú var danskur umboðsmaður neytenda að grípa til aðgerða vegna villandi markaðssetningar í verslunum þarlendis vörurnar höfðu í flestum tilfellum verið boðnar með villandi verð hagræði hærra verð sett á vörur fyrir tilboð og svo framvegis er eitthvað slíkt sem viðgengst hér þetta eru þetta eru sambærileg mál og við höfum verið að taka á hérlendis já danski umboðsmaðurinn

í Danmörku var að þessi mál sem var að ljúka

svörtum föstudegi fyrir ári síðan þá voru einmitt þessi atriði sem við höfum stundum verið að sjá að

komist þið að því að þeir geti ekki blekkt kaupendur við reiðum okkur mikið á ábendingar frá neytendum auk þess sem neytendur eru augu og eyru Neytendastofu og það skiptir okkur miklu máli að fá þessar ábendingar frá upplýstum neytendum sem fylgjast með og þá sjáum við oft að verslanir eru mikið að

þá göngum við í það og gerum kröfu um að verslanir hreinlega sanni hafi verið til sölu á þessu verði sem er tilgreint

en eru til einhver viðmið um hversu hár afsláttur má vera til að geta kallast útsala eða tilboð og í hversu langan tíma hann stendur það eru engin viðmið um það hvað afslátturinn þarf að vera mikil við myndum hins vegar líta til þess ef fyrirtæki er að birta auglýsingar með mjög áberandi hætti og gefa til kynna að afsláttur af verðlækkun sé mjög mikil eða svæðinu svo þegar neytandi mætir í verslunina þetta örfáar vörur á litlum afslætti þá yrði það jafnvel talið villandi og síðan höfum við þá reglu útsala og verðlækkanir mega ekki standa lengur en í sex vikur er þetta afsláttarverð orðið venjulegt verð en til að draga þetta saman þá verður fyrra verð að vera á tilboðsskiltinu sem sett er fram og verðmerkingarnar verða að vera auðvitað til staðar já einmitt neytandinn á alltaf að fá allar upplýsingar sem honum eru mikilvægar til að geta tekið í rauninni upplýsta ákvörðun um viðskiptin og þegar um útsölu er að ræða eru það mikilvægar upplýsingar að

hversu mikill mikill afslátturinn er og ef fólk telur á sér brotið á það að hafa samband við ykkur um að gera já takk

kærlega fyrir komuna takk já við ætlum að fara aðeins yfir í húsnæðismál eldri borgara hann er kominn til mín Helgi í Góu þú ert farinn af stað með herferð þar sem þú ert í rauninni að hvetja lífeyrissjóðina

noti okkar peninga þetta eru okkar peningar og ég hef gert Gallup könnun sem er hér í þessu blaði sem ég lét þig fá fólkið vill þetta kannski geri ég hana aftur bara núna þeir eiga nú bara eina heila blokk með öllu á Akureyri sko það væri betra ef þetta væri sjötíu litlar íbúðir en ekki þrjátíu og fimm stórar nú er þetta svart á hvítu að þeir mega gera þetta sem ég var að biðja um já þú lést mig fá töluvert af gögnum í þessu er meðal annars fréttir frá tvö þúsund og sjö þar sem þú ert að ræða við þáverandi félagsmálaráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur þessi barátta

að lífeyrissjóðirnir komi einhvern veginn inn í þetta kerfi hún hefur staðið yfir dálítið lengi jú jú það virðist með góða hluti það virðist ganga hægt með góða hluti og þetta er svo borðleggjandi akkúrat eins og með blokkina fyrir norðan

borðleggjandi orðið mennirnir fá það mikla peninga þeir fengu víst í fyrra þrjú hundruð og fimmtíu

milljarða og þetta er eitthvað svona til að brúa þetta bil ef þeir sýndu lit tíu prósent af þessu á ári og þá mega þeir leika sér með hitt eins

að gera þeir eru að skaffa sér laun sem þeir spyrja ekki mennina sem eiga peningana um dálítið skrýtin vinnubrögð þeir spyrja bara sjálfan sig þú hefur væntanlega rætt þetta við lífeyrissjóði eða forsvarsmenn lífeyrissjóða ekki mikið

til þeirra mér skilst að þar sé tekið vel á móti manni þeir búa mjög vel í sinni grein með sínar skrifstofur þú ert að safna þessum undirskriftum ég var að kíkja á þetta áðan

fimm þúsund undirskriftir á stuttum tíma

búinn að setja setja þér eitthvað takmark nei ég hef nú aldrei gert það ef ég byrja á einhverju en ég held að ef maður fengi tíu til tuttugu þúsund undirskriftir þá væri mjög gaman að því og og ég held að ungt fólk þurfi að

í þetta það á að taka

næstu fimmtíu árin og ég held að þau vilji vita hvað er gert við þetta af hverju heldurðu að þetta sé góð lausn fyrir þá og góð lausn fyrir þjóðfélagið að fjárfesta í íbúðarhúsnæðum því þú talar ekki bara fyrir eldri borgurum heldur jafnvel fyrir ungt fólk líka ja sko mér finnst bara þessi peningar ef ég ræði einhverju í lífeyrissjóði af því nú

hvaða lífeyrissjóði þú ert og það má ekki gleyma því að það Frjálsi lífeyrissjóðurinn þú færð níu prósent tilbaka aftur og það vita nú allir í hverju ég lenti og í dánarbúinu hjá syninum þá komu tíu milljónir frá þessum lífeyrissjóð

í tíu ár hann var líka búinn að vera í gildi í tíu ár það kom ekki króna þaðan þar með sagt það er einhver skekkja í þessu öllu saman og og maður er bara aðeins að fara yfir þennan póst og

geta hirt fimmtán prósent af laununum í fimmtíu ár og nú eiga svo lífeyrissjóðirnir í stærstu fyrirtækjum á Íslandi

mér fyndist sanngjarnt við sem eigum þessa peninga fengjum kannski út úr lífeyrissjóðunum svipað og

láta það eiga sig þessi getum við sagt áhugi þinn á þessum málu hvernig kviknar þetta af því að þú varst að segja mér áðan að þetta tengdist sem ég gerði mér ekki grein fyrir fyrir tuttugu og fimm árum og ég held að þú sért ekkert að spá í það ungur maður með lífeyrissjóð en það er lygilegt hvað þú verður allt í einu fljótt sextíu og fimm ára og þá fór maður að hugsa ég sótti pabba minn nokkrum sinnum

ástandið væri eitthvað einkennilegt hann var einu sinni í herbergi með öðrum

einn stóll bíddu þetta er ekki boðlegt í dag nú nú vil ég að fólk geti fengið litlar

fyrir utan það ef hjón og eða einstaklingar

úr hverfinu sem þau búa í þá losnar stór íbúð þar sem skólar eru og öll þjónusta af hverju eigum við að hanga þar í fimm ár eða tíu ár eða tuttugu ár ég vil geta gengið að einhverju svona sniðugu þá hefurðu aðgang að kaffi og mat þetta er ekki fangelsi sem ég er að biðja um þetta er bara mitt húsnæði síðustu metrana sem

eftir

í sambandi við fjölda fólks hvernig er umræðan hjá hjá eldri borgurum um fjárhagsmál félag eldri borgara þeir eiga náttúrulega að vera í stjórn lífeyrissjóðana það eiga ekki að vera einhverjir kóngar bara hvernig stendur að þeir eru ekki í stjórn þeir

þá hafa þeir áhrif og ég tala um verkalýðsfélögin líka af hverju taka þeir ekki undir þetta það er eitthvað sem ég skil ekki alveg en fæ kannski einhvern tímann þessar undirskriftir

að gera ætlarðu að fara með þetta til stjórnvalda til lífeyrissjóða ég er búinn að prófa það einu sinni og af því að

verið að reyna að mynda ríkisstjórn vona

það má ekki gleyma því að

ótrúlegt hvernig það er traðkað á okkur við erum búin að puða í fimmtíu ár búin að vinna okkur inn einhvern kvóta en ef við vinnum á að minnka kvótann sem við unnum okkur inn í fimmtíu ár bíddu hver var svona vitlaus í raun og veru að búa þetta til

viljað hitta hann

það einhver ráðherra sem fær átta hundruð á mánuði þegar hann verður eldri borgari en við bara tvö og fimmtíu ég skil þetta engan veginn það eru margar spurningar sem kvikna helgi í Góu

blómkvist þekkja Íslendingar vel og kynnast henni enn betur þegar landsmanna í nýrri

í sjónvarpi Símans á morgun nú stekkur Stella á milli staða í íslensku

við kynntum okkur þessa nýju og uppfærðu útgáfu af Stellu þetta svona fjallar um ævintýri hennar Stellu sem er svona tiltölulega nýútskrifaður lögfræðingur við hittum hana og er svona svolítið að harka reyna að skapa sér nafn og við fylgjumst með þremur málum þannig að hvert mál sem hún tekur að sér það spannar tvo þætti þannig að við erum með þrisvar sinnum tvo þætti og þetta er eiginlega eins og þrjár bíómyndir en svo er

einn bogi í gegnum allt líka sem er þá í raun blómkvist er svolítið einstök týpa hún er alveg fáránlega sjálfstæð og sjálfselsk hún er svona manneskja sem hrindir fólki almennt frá og er eiginlega næstum því allir kostir allir kostir andstæðan við alla kosti sem maður býst við en það er það sem gerir hana ótrúlega sjarmerandi og spennandi og áhugaverða leikkonan Heiða Rún fer með hlutverk

Stellu en leitin að réttu leikkonunni tók hátt í ár með tilheyrandi fyrir stóran hluta íslenskra á aldrinum tuttugu og fimm finna Stellu var alveg stóra málið vegna þess að Stella er í eiginlega hverri einustu senu einu senurnar sem hún er ekki í eru þegar hún er að

heyra af einhverju sem hefur gerst áður þá kannski fáum við að sjá svipmyndir af því en allar aðrar senur eru með Stellu innanborðs þannig að við vissum og fyrir utan það er hún líka með voiceover yfir öllu hún er að segja söguna þannig að við vissum að ef ef það er ekki alveg nógu sannfærandi manneskja að leika Stellu sem

virkar ekki þá bara er þessi sería kolfallin hinn aðstoðarmaðurinn er kunnuglegri Haukur Garðarsson hann leiðbeindi mér við bætum náttúrulega slatta við vegna þess að við notum í grunninn bara fyrstu bókina en erum

síðan að prjóna við eiginlega tvær nýjar sögur sem þetta helgast svolítið af því fyrsta bókin kemur út níutíu og sjö og við þurftum svolítið að nútímavæða hana og finna nýja leið að henni þannig að hún geti virkað í okkar samtíma það er mikið af vídjóspólum og hlutum sem gætu mjög auðveldlega með einu símtali á gsm síma í bókinni neitt þessu líkt áður þetta er náttúrulega það var alveg mjög meðvitað og við vorum svona bæði að kinka kolli til þessarar hefðar og gömlu og allt það en líka einhvern veginn að sjá svona hvernig getum við

í nútímann hvernig hvernig mætist það sem er að gerast akkúrat núna og jafnvel svo hvernig við erum að nota skugga og reyk og tökuvinkla og allt svoleiðis það er er svolítið bland í poka mjög skemmtilegt fyrsta allt var leyft allt mátt og átti að virkja og framkvæma æxlaðist þannig í skrifunum að svona flestallir aðalkarektarnir eru konur og við heldur betur stöndumst

stöndumst ekki öfugt

það er ekki það eru aldrei tveir karlmenn að tala saman sem er þá um eitthvað annað en konu þannig að við föllum þeim megin bara rétt í lokin Jóhann Ævar geturðu deilt því með okkur hver er höfundur

og ég er búinn að reyna að forðast að vita það svo ég komi ekki upp um það í svona viðtölum á þeirri stundu uppgötvast sannleikurinn sæmi inni á skrifstofu forsætisráðherra sem ég hef átt við Stellu eru tölvupóstssamskipti þegar hún las yfir handritið hún var bara nokkuð sátt fannst

þarna að baki ég þori ekki að spá fyrir um það veit einhver sem er þátttakandi í gerð þáttanna hver hún er já Þórhallur Þórhallur veit það jæja Þórhallur okkur er sagt að þú sért maðurinn með svörin þegar kemur að því að rýna í hver Stella blómkvist raunverulega er

nei en skyldu það vera einhver af

þeim nöfnum sem hafa verið nefnd til sögunnar til dæmis Davíð Oddsson Súsanna Svavarsdóttir einhverjir segja Þorgrímur Þráinsson þú gefur ekkert uppi um þetta nei ég vona að

ekkert af þessum svipbrigðum sem ég setti upp gefi

vísbendingu um þetta en nei

þegja yfir þessu alveg fram í gröfina já ég er hræddur um að ég verði að gera það og þá

ætlar fram á vor að blása lífi í sögur sem blunda í skúffum hugum og hjörtum ungra penna um allt land haldnar verða margs konar

þar á meðal í stuttmynda og þetta hljómar eins og hið mest spennandi verkefni segðu okkur aðeins í hverju þetta felst þetta er víðtækt samstarfsverkefni RÚV Menntamálastofnunar s í ung og aðila sem starfa að menntamálum og barnamenningu á Íslandi við komum okkur saman um þrjú að auka lestur barna að upphefja barnamenningu og að hvetja börn til skapandi verka þetta er hátíð sem nær yfir marga mánuði

lesturs og skrifta og svo ætlum við að vera með fullt af samkeppnum þar sem krakkar mæta með íslenskuna að vopni

að virkja börn til að segja sögur á sem fjölbreyttastan hátt hvert eiga þeir að snúa sér sem hafa áhuga á að taka þátt Sigyn krakkaRÚV punktur is sögur þar er hægt að senda inn smásögur handrit og við ætlum bara að sýna krökkum að hverju sögurnar þeirra geta orðið þetta eru stuttmyndir þetta eru smásögur þetta eru leikverk á sviði og þetta eru þannig að það er aldrei að vita hvar þetta endar en við ætlum síðan að enda í apríl með risastóra verðlaunahátíð og þar verður þetta allt saman verðlaunað

og jafnvel slím ég vona það gæti verið slím krakkaRÚV punktur is sögur takk fyrir komuna

verður þá ekki lengri í kvöld við þökkum fyrir okkur hún